<hesitation> Sy voatery satria indray satria indraindraiky izy io e zavatra agnatine saitegna e gn'avoakane vava indraindraiky koa zavatry sy eritreretine saitegna gn'avoakane vava.